संख्या चार सुनथो तो मोके क्रिकेट याद आ जाएल। काबर की क्रिकेटे म चौका लगेल जेकर चार रन मिलेल। अउ कुछ तो संख्या चार से मोके नही याद आएल।